Ñy raha raike nisy <shushes> taminy tantarany Etôpia: Ny ñisiany <shushes> ñ'aly nn niaroany ñ'Etôpia noho ñ'Italia, ñy eritseritsy <shushes> ndrozy taminy zay, ñy hanjanaky ñy fanjakany ñy Tigirey, noho ñy Eritiria, tamin'io al'io, tañatiny ñy taonjato faha sivy ambiny folo, <shushes> io ñ'aly nalaza ro aly bevata, taminy ñy fanjakà Etôpia noho fanjaka Italia.